Iho ye'e na'a iin ndio ndubuu jun ujun kachinuu nunai nona nakadengue nakanden, yute ndivei nuna'a tuiyen ujun ujun nini e'ña yen kanda inrá, ndu ndudiangue atunu kua iian ndó yeni kuninue yende kuninua niyi nangue kandayete iyen neni nga ien nayikandua ni iña'a, ndio iho ika iho ndoña andiu ñeñe nu namodo iha lleni'i iña'a.